Loaʻa kekahi mau maʻono ʻokoʻa o ka waina. No kekahi mau waina, ʻawaʻawa nō. Paʻakikī ke honi aku, paʻakikī ke inu aku, paʻakikī ke moni aku. A manaʻo wau ʻo nā waina me ka waihoʻoluʻu ʻulaʻula ikaika kēlā mau waina. ʻAwaʻawa loa. A leila loaʻa nā waina kohu meaʻono ke inu aku, a momona maoli nō.